De reçente no son stæta da nisciuña parte. L'urtimo pòsto ch'ò vixitou a l'é Romma che son arrestâ abbarlugâ perché a l'é belliscima a l'é belliscima, a no stuffa perché gh'é tante cöse da ammiâ che va ben coscì.